هلا فهد، شلونك؟ حياك حبيبي. شوف، لازم تدخر الفلوس، دايمًا خير عون للإنسان. لازم تدخر من راتبك، كل ما جا راتبك تحط منه مية دينار، تشيل منه شيء. بتيجي آخر السنة تلاقي معك مبلغ تسوي به شيء، يا خي. لازم تعود نفسك على ثقافة الادخار، وكذا ما يصير تكون شخص مبذر.